بصراحة البيتزا طابع هيا يعني تشبع واطيق اكثغ من وجبة تاكلة احسن من الايسكريم طابع الايسكريم اصيغ بينو امراض وفلونزا وما اطيق كل المواسم تاكلو مثلا بل البرد ما اطيق تاكلو فالبيتزا افضل واحسن.